हवाईजाज को सफर सोचान तो सबसे पहले आराम, आसमान में उड़न, उड़न और रोचक और लंबो सफर याद आवज। जब जहाज रन्वे से दोड़न और तेजी से चलज, तो उड़ान भरद, तो दिल में एक अलग ही उत्साह लगज। खिड़की से नीचे देखान, तो शहर, नदी, पहाड, सब छोटा-छोटा देखना लगज। जैसे कोई नक्ष फेलाई होई, बादलों से यू उपर जावान, तो मजो ही अलग रहें। असो लगज, जैसे सपना में उड़ी रहा होई, कभी-कभी हवाई जहाज में खान पीन, सफर में आराम लगज।